Peseurt dibennoù-pred a gavit mat ?

Petra a rafec'h ma c'hounezfec'h d'al Loto ?

Petra a rit evit sioulaat ur babig ?

Daoust ha plijout a ra deocʼh enrollañ ho mouezh war CommonVoice ?

Soñj hoc'h eus eus ur pred mat-tre hoc'h eus debret ?

Anavezout a rit Spot ? Piv eo ?

Petra ho poa graet dec'h d'an noz ?

Plijout a ra deoc'h an teknologiezh nevez pe get ha perak ?

Kavout a rit gwelloc'h fardañ boued pe mont d'ar preti ?

Pehini eo ar bagad a blij deoc'h ar muiañ ?

Gwellañ eo bevañ war ar maez pe e kêr?

Roit anv pemp frouezhenn ha pehini a gavit ar gwellañ ?

Pehini eo an darvoud, gouel breizhat a blij deoc'h ar muiañ ?

Pehini eo al liv a blij deoc'h ar muiañ ha perak ?

Gant peseurt danvezioù e oac'h dedennet er skol ?

Bezañ sioul er gêr.